I kpero le wufuro nguel nguel mbe ofue be fie ki ma le mbie le ekumyak etima li bie wufuor engine are kpenkpen kese kiye opia le wufuor ayen tuel ekper kper oma bie wufuor enguel wufuor enguel wubang ban are mi nyuor bepom abe le mkpokpo okara mkpere oyuor buriki areto eshe make echu nyuor che wufuor wban mfuro nsam ome le obiel owami nsam sam ome bi nyuel anue wban ban lue libie ehami makpar lighani opia le mal anji mma le mual owami bitchong ma le lembor nji ma le mual mbon ma le mual owyu idzo mi dzo nshen shen bitchen litoh nchu nyab beleb ma kel abe chi abami le ocham nbuong okpoma emom nkur nyue anji mbuong wuchi abuobuong akur akimi areto elebe le nyi nu biji biri dzo nguel amamal nshe shen chen nche lilal kelue litoh wuban muan enkuom muam enkuom enchikper opia areto opiale le wufuor abu juen anue enfimom ewu nyin epie le mpam nyin e pie la mpam be ben meeting beben ntebe empam beben obuel epam liwu li pie le mpam nchi ma le libie emi entue n yue nnkpie are mpiale abue are wufuor enguel nshem nchi be lilal kelue nchi nlie bile nal le ome le miel ami le nuan abani le ome Wuche ban wufuor ay enlue ari wufuor ma kese le ekutals le mbi ofue efewa le mbbie te te te lenyinn iri wufuor kese ibor obuel ste ste ste ke mel lie ke wuban ban nsamo ome nyimu kelue nyima kelue iyuor elu nten apie mieal ami le buan be lue kese mpie ma le kese ma kel are kese kel kechuo yi mal okumo ny nkuor ye wufuor ayenyue sybue e te te wukuoro wusen o miel atue litoh atue litoh akie belie ehie mpie nlue le octcham ma che kper okpoma mom are olebile bo onyou nyue nji mbuong wuchi achi kuor akimi nyue ntuole abue wumisen wurang abu bebune mi nlie nlie nsam ome nlal kelue wuche ban abu likuan ichi kper ikuo are mkpere ilue anji awu lite le mpam nche lue libie, ife yuoro obuelema libie libie lebie keke lenu keke lebo ilue ande oma libie ofe kelie likuan alie chiban daba okuuu chre piale likuan nyi iri ki kpie le okunu are liwu life le mpam waban ban ban mi dzan kiten ekiye dzang kisuom izan bi len okum eleu lue leba ri nten akpe kpe offuo makper akpekpe ofu labo ri nten wupuong olema ma kper wupang olema iguomo bituru beche kabiye mual ekabo mual effaki dzo ye e yue tue litoh Ke ochu miel amilam be lie abu ue oyab, beleb ohe belie oma le otcham oma a otcham ye obuong na le okpoma mon kankan nten oma yue onyue oshen bitchen, ochu ne le buan abue kpoo esami orue elalal kelue olalke lue wuchi ban wumi chi ban ban again nguel imi chi kper kper eko again